Jää eñǿǿ bo ro’ e mó e jóó’ re ï’ re kierae náá’ra fyy kieera, e ñǿǿ ba jy mó ejóó’ re jmⱥⱥra la fá la dxi la wee re lí ejö la kú köö üü ro’, üü jmý’ a la wee jö my tⱥⱥra mý jmý’, mý üü, my tⱥⱥra i jmí xÿÿ’ kie jö my nüüra kiä’ küü ‘un üü kieera, kiela’ ba la kú ‘naana re jmⱥⱥra kö jmýý’ kié’ ‘nýý’ a la wee re lí talýn re mí jáána ‘nýý’ kie’ jö, jö re dxára jmyy jö ku kiáá kiä’ i jmí sÿÿ’ kiä’ ka fý mý cebolla kie’ jö a la wee re íí’na mý jmý’ re íí’na ere ká’na kiä’ jmyy kieera, mⱥ jöö ro e kuɇ, <hesitation> kuɇ, kuɇ jǿ, kuɇ e dsel jmⱥ ga re fáá’ra jöne, a la wee jö, kiela’ ba la kú ‘nnana re kiéra kö my jñǿǿ kö’ kie’ talyn re xⱥⱥra mý jñǿǿ jötu re tⱥⱥ’ra ju ñi kiä’ i jmí sÿÿ’ ba ‘né’ jö kiela’ mare kiáá jö re lí fó’ re kiera, kiela’ xiru ‘nnana re xǿǿ ra talyn re táá’ra í jmý sÿÿ’ ba nɇɇ’ jö kie’ jö my lɇ mó ba ejö.